الصراحة في خلافات، وآراء كثيرة عن هذا الموضوع، <hesitation> بس الخيارات الفردية إذا ما أنت تتخذ قرار فردي فبالتالي هيأثر على مسار حياتي مثلا زي التعليم أو المهنة، العلاقات، الزواج، أما القدر فأحس إنه يأثر تأثرات خارجية اللي هي المواقف اللي تكون خارجة عن السيطرة اللي هي الظروف الاجتماعية أو الإقتصادية، حروب، وما ذلك يعني.